Hany zany laha amin'ny fahasalamantsika mi- mizara roa i: hany ndraiky hamparary antsika, ndraiky hahasalama antsika le hany de laha hany io zany hypercalorique nefa nutriment agnatiny ao kelikely, karaha ohatry hoe regny patisserie regny zao anisan'ny tena misy risque te hamparary regny, <hesitation> mofomofo, lafariny ino, de laha antsika koa m- mifavoriser resaky légume koa zany ro atantsika hany, regny koa tsisy risque hamparary antsika loatsy fa fahasalama koa ara rô ameny au contraire.